Eia mai nā pōhaku nani a pau aʻu e hoʻomaopopo ana. ʻO ka <hesitation> pōhaku uliuli, ka pōhaku ʻulaʻula, ka pōhaku ʻōmaʻomaʻo, ka pōhaku poni, a me ka pōhaku ʻākala. Loaʻa pū ka momi a me ke kaimana a me <hesitation> ka <hesitation> hakukuleka.